ثقافة أمريكا متنوعة. تضم احتفالات مثل عيد الإستقلال، وعيد الشكر. وتشتهر بأنواع موسيقية، زي <hesitation> الجاز. والروك. الرياضات، مثل كرة القدم الأمريكية، والبيسبول تحظى بشعبية كبيرة. والمأكولات السريعة، زي البرجر والبيتزا، <noise> مشهورة. وكل منطقة عندها أكلات مميزة، <hesitation> خاصه بها.